Men bu haqida umuman tasavvur qilib ko'rmaganman. Lekin agar butun dengiz satxi ko'tarilib odamlar yer ostida bu degani omon qolish mumkin emas degani.